Wor kunnen dib ede utamadunia ishian, biasharannen hinkabdi duran inama ishianen lilla biashara midas, biashara tok taishin midassit, biashara yaani vifaa gar kana gureni inchi dibit ergen. Amminen biashara ishin kabd tun, amminen wonnia won ak wauwa. inchin tunnen ichi lilla dib ete inchi orru orretu, ishin amminen inchin tun ufam woljirti won ishia dudu kas lilla faan wol jirti. dub inchin tun umoja guddio hamtu kabdi, faan woljirti ishin saa zote.